Te ko ya á xi ye ñaña á lo inonó nka yekuāā, lo ñaliko lakijii ye china á, xi ndolo ijñai te kuenda kuu mbron kujuni xijojna'ai, ye lo lujua ndukui ye chong lo kaai naá.